L'Argentina al e stait ün pais d'imigrasiun për gli italian. Tanti italian sun andait ën Argentina për travaié, për enlëvé le vache, ën Argentina a s'mangia tanta carn e a s'vend la carn co a l'estero e a parlu spagnöl